Kʋdzɔɔ, mɩnɩsɩɩ na bá bɛrɛsɩ kʋdzɔɔ dito, baá fárá abúna. Ŋñ túŋ, ñ túŋ, ñ túñŋá ññ fara, ñ faráa ññ ŋɔŋ tɩnɩŋɛ, ññ duŋ kʋdzɔɔ, ñ dʋñŋá kʋdzɔɔ, ññ kpakpasɩ kʋmɛ, ñ kpalsɩyá kʋmɛ kʋʋ bɩlɩ kʋ bɩlɩyá ŋñ bá kɩ, ka kɔná bómɛ ñ kɔwana wómɛ, báá fasɩkɩ baá fasɩ ka gañ, bá gañŋa kʋbɩyá báá voñ sɔbɩrɛmɛ, bá voñŋá ka tɛlɩ, ɩɩ sɔkɔ ka di. Mɩnɛɛ baá yɛ kʋdzɔɔ tʋmʋrɛɛ dzɛ.